لو نتخلصوا من مشكلة عالمية جولنا نتخلصوا من الفجر، لأن كل إنسان يستحج إنه يعيش بكرامة، يستحج إنه <hesitation> متوفر كل إحتياجاته، يجدر يوفرها، ما يكونش بحاجة أو فقير، ولا يتمنى عنده فلوس باش يشري حاجة معينة، لو حد توفر له الحاجات السهلة اليسرة حيكون مشكلة عالمية وإنحلت.